<hesitation> Karazana vorona misy ny railovy ah, misy ny mariataina ah, misy ny tsikirity ah, de ny akoho ah, ny gana, ny dokotra <hesitation> kobobo ah de ny boloky.